<hesitation> Telo ai lakile fihoentiko, <hesitation> lakilen'tragnonahy <hesitation> zah kaofa miboaka tragno igny mangala tragno de ihoentiko magnarak anahy, de <hesitation> lakilen'tomobilinahy, <hesitation> tomobily tsy mandeha kô tsisy lakile mazava ho azy, de <hesitation> lakile ana birao <hesitation> zah kaofa mandeha miasa de tsy maintsy ihoentiko koa.